Kwete sufuria. kwete nungu. kwete fukuduria nungiye kora maharaki. sufuria kora maru. ye kora ngande sufuria iyoiyo yekora mshele nungu. iyoiyo tumia iyoyo kora maharaki ikakora umbere. ikakora kamtori ikudoria leviya koria fyo sapyo kweteleshe kwalofo.